Karazagna zava magnitra a-ro-aroso aharo hanigny draiky edy zegny de ôhatra raha hanigny mamy izy de afaka ampiasaigna kannely, jirofo, de la vanille, fa izy ko raha masimasigny draiky izy de afaka mampiasa sakaitany ndraiky tongolo regny tongolo gasy.